Ngam waɗa ndeenkaŋ, njahɗo ndeenkang e njaha ɗum ndiyam ngam waɗata bonni. Naanngoɗo ɗum poɗnde e maɓɓe ngal ngam njahaɗo ɗum ngal rewɓe haɗe ngal. Fittoɗo ɗum